Saian unya yaai sio rumai nyagara jadi sedangkan wiaman indonesia yaai berponpa suku macam ras nantadi dua puluh bahasa saia inyonyi jadi so seluru dunia iyai rekenan ya sekitar dua ribuan lebe bahasa akat pewitu